Dir ko elton gon kemso kor سفنجة ekon tedan. Tashka enchi elton gon waekon nolo ra owo tereda, owo tery ya mena waekon noloa waekon orma. نظارة masha nie gon masha ne asi komon aiye. نظارة mashane toskoe entan koshobje. Ekie le malae koshojg ekachiro malae koshobj owne ekachie malae koshoba sokej wooo. <hesitation> عربي bagni entan fa elnami er mana تسجيل la عربي bangi eltan fa eli namie لكن <hesitation> كلمات لازم tan nan nae عربي enigiae damo ter malay rotan go own an nae bagnae <noise>